Ma arva, et täpselt nigu inemiseki, saavaq ka eläjäq ütstõõsõ käest oppiq. Või-ollaq mitte nii pall'o, selle et nä ei olõq jo kõik nii sarnadsõq, nigu inemiseq, aga midägi kimmähe.